So tawi aɗa yiɗi saanjude kuus cukalel, koltan kuus ngonnooɗo hen o. Sa kolti, ngetti. Sa itti, kola kuus o, mbeddoɗaa mo e kurjuru. Ni woni laawƴa dote cukalel ngel haa laaɓa. Ƴeewa kuus goɗɗo, koltaa mo. Peewnaa mo e dote cukalel ngel haa feewa, kola haa feewa.